To she yiya fwanu yalo ya ɓwa ada yagbe ashniwna ya ya pbe abaya n chei sheyi gbe abaya kwo a wa kawu ya kpe ɓa na, sheyi kpe ɓana to eegbma mai chei kanyi pom yalo ya bye anya shei lanya bye to she nya pa yawo agbmada ɓa dayi nge onya kwuyi pa shenya kwuyi palonu to gbegbe che kwoi paya fwa kwo shei fwa kwo ya anya ɓa dagbma kwo owyi nu kwo ya wyi nu kwo shnamanu kwo knyi dona duka ya nu ɓa to sheyi nuɓa lonu shike nan. Opya ɓe kwozo kwo opya n gnwu aba ofwai. Je ɓwo ya fwa sheyi fwalo nu ɓa pan sayi she ɓa pa wyem to yawo ai dayi n shemi ke gye ɓe kwa gyi yaɓe ya gye ampani ɓei ɓe voto yaɓe yagye enya nya bye nyi kwoi zhni shekwo zhni lonu to shike nan yawo ai dayi sheyido sheyi ɓe nhai ya kwukwo <noise> yagye yiɓwa ng'a gyi yigyi yi da gbma yiɓan ya ɓwa fyew n yi ɓa knwunu to ya knwu ya ɓwa ya biya bukata n chei e ya ɓwa ya zhni aɓo n yichei pma ya zhni so onyanu nmi kpeyelo n fwa awolonu <noise>